Ha ro ha oiraarei ii'oo roiraarei ro enimolo'ita boorii o bisio bo teera'a'oarei roiraarei bisio iiroo ariputeasii. Haia a bisioea bisio bo opoi'oro eriboro biru roira pirohara roga'a boriirio. Roo'ore uta'aha boriiri'o utaha'a ta bisio kekeaba pita uka- uka aripu teasii. itokopapita roo'ore- roo'oreta itokopapita keke- harabaa bisio aripu- teasii roo'ore enimoro'ita utaha'a aruroo bisio pita oru roo puusii hioko'i oruroo oiio ka'ara roiraare oioo ka'oro bo si'asi'a iiraa ha boo rii hioko'i boatoi uaroea ro'ore oio'ita ta itoko papita aga raki- haaboroo, uru roo utaha'a bokari taka'iaka'a oru roira hiokoi iira ta bisio kekeharabaa bisio oiraareha ariabuara bisio roga'a bo paaro'e abaia hioko'i bisio o kekeharaboroo bisio ee, iiroo hioko'i oio oiooita ariputeasii rairaareha roo'ore si'aroara bo oiio. Riira suku'u utaha'a haia roira roo'ore ta oru bai tee'ra'a rukato- haahua oorii boatoi roira utaha'a- roo'ore uusii ka'aro. Iiraa utaha'a ta bisio kekeabaa ro ta aripujarapita teea aripuhara tearoe oiraarei oo'ore boori borukutuarei haia oru bai boatoi.